Yan tahyiyi bu ya ummu ʒi wuɗi wuɗi hma ai piyau can ba tsakarai gani wu ndaka pa Lansir ko Lotos kayana kayani ba wi ndaka kakantusin wa bususin wa hala nu ƙaragoni wa dakau wa Vyau wa yakutusi khin labasana wa tau can ba mun dai yan tahyiyi wi wu ndaka ummusi kayani kayana wa pa wa taa wa <hesitation> pula bu kati tawi. <noise>